ال- الأكل الصحي أو الطعام الصحي مو بالضرورة يكون في حرمان، انت فيك تاكل كار بس تقدر تاكل اللي بتقدر تأكل كل شيء، لكن بالمعدل المظبوط اللى جسمك بيحتاجه، مو إنك خلاص حب السكريات ما فيك تبطلها لأ، كل اشيء اله قدر ال <hesitation> اللى جسمك بيحتاجه بس.